un ɲa ara na livre ra tua dia ma han interneti baro han dia nɛ se nucoza nicozo jira na mua ho carotte la carotte ameliore la vue don beobe nɛ a carotti ho su carotti sire pɛ o we cɛ mu tuma bɛ tuma bɛ tomu ma nɛ a o jira a we se a we se ma tete a dɛrobe ma wese ma tete